Gɨŋrǝ sa lo otuyeyǝ wǝǝ epipǝ ya pɨ lóo ko acʊmakarɩ epipǝ ya pɨ lóo ko pɨŋ yee tu otukpatɩ rɨ fee oturu wɨŋ we wɨ re gɨŋrǝ wɨ lóo ko.